على حسب يعني قطعة الاثاث اذا مثلا طاولة بنيبها بنشوف شلون طريقة التركيب يكون في الرجول فيها مسامير نستخدم المفك ما ادري يعني وبسكرو نقعد نسويها وتصير الطاولة او مثلا اذا بتكون صوفا فبيدخلونها العمال عقب بنحط عليها المخدات المفارش جذي